<noise> iya so nako woma akana ja loloa kan womanyasali uwa <noise> nanga hidup kan iofi <noise> tara mungkin nako woma akana ja totorou de womanyasal <noise> nako <hesitation> woma jaloloa woma akana ja loloa de woma nyasal sokonoke lebe wo sanang artinya lebe sanang <noise>